Ga amen minen gaa kaa: disaaji cañaaɗe e looɗe e jonngi. Kaa ngalluuje ɗee jooni, kamɓe eɓe ngaɗa hen almoorŋaaji, taasaaji kañun e deesenŋaaji. <hesitation> <noise> Nokku fu eee neesi muuɗun, ayyo. Jonkaa neesi fuu du ana jogii no waɗirta.